Rô bôka Pôlônina ndraiky zen̈y, ny toroa me zen̈y ndreo manan̈o fety be manan̈o seremônia mahakasika ny a fetin’ny vônalohany kôstitision ndrô. De misy hoe jenza smarlitsa zey de fanan̈aovan-dreo zen̈y hoe reo zen̈y mandeha amin’ny mandeha amin’ny fasana àby an̈y.